Ma arva, et ma lugenu ja uurnu naide kultuure kotsile, et ma es käütünü ebaviisakalt. Ja muidoki võtnu üteh vajalikuq as'aq ja pall'o rahha. Ja sis lihtsält pruuvnuq minnäq niimuudu, et lännü säält koh ommaq parembaq ja toredambaq inemiseq.